Fijirde jei mi ɓuri yiɗugo mi fija be sobiraaɓe am Miɗo yiɗi waawugol e wuro ɓe e ñaawo, ko jengaare. Ko woni ɗum ko haala woyndu, ɓe ngal e ndiyam ngal miɗo ɗeɗɗi aɗa jogi waɗde. Miɗo yiɗi keewal ngal, tawi ñaawo ngal naatataa fiya.